الشبح الي كان بيخاف من الظلام كان شخص ممبوذ-وسط عليتهم-وسط اصدقائه-هو الوحيد الي طلع بيخاف من الظلام ودي كانت حاجه ضد طبيعتم-فضل فتره طويله جدا بيعاني من الموضع دا-لحد لما لقي صاحب <noise> ساعدو وقف جمبو